Pues xic wüx sajaw cuej naquec apac ximeajts porque sajaw anoc nadam owilxiel ajgiey pelti ximal y wx anoc majaw pues najnej ayajc anoc porque iguichey najnej porque tiül lowilxiel apey nejuch uj awaniw misomiwew o anoc mismo a veces niorraj ricuej ipey tiül anoc uwilxiel nadam naquec najnej pues hasta alaj najnej hasta ind imey a veces imey wüx nguiey xon najnej porque pues aquijmiün monapacüy par nipilan hasta par mismo uj neaw anuj ayambüw nadam üwilxiel porque quiej ajlüquiw najnej arangüw mbiemüw tiel o lonoc tiül mingwenxiel quiejamelyíw y pores xic wüx najaw noalgo naquec pues ajguey apelti ximal cuej pur najnej.